Nu kuní kusovanii este ma koní cafeoun ma koní chi io tuo nayú jenouu nu kajipii te tu kaku kuete kuso xii este ma koní esto makee xoani staa chi no io tuo nayú souu no kayee saarto staa te tuo kuu kusotuu a chuuji jenout te este io no hora kusoumani xii kosinii koo koni tinipi hora te nou samanjo te yuu te kioni nonkaanto yua te kusou kaanpi xii kolonpi in te yoku, naun yuku koo man pon io saa tuo kenta xaani, chi io te yuku jaa nunuu, nomuun koo kento tuo xii bau jenoiuuni, te este ma koní yua te xii nau idani kooni tívíní kusou va´ani.